Irô Araby Saodita io ndreky zen̈y vary zen̈y ten̈a ny foto-tsakafon-drô, aharaka hen̈a, aharaka legimo. Avô mandy zen̈y fivolan̈an-drô vary io asian̈a episy aloky aharaka, hen̈a ny ondrikôndriky karà zen̈y tia mihin̈a mofo ndreky salady koa irô.